Ha vitna chí tuka tuka chia kangua ajan vée na iyo xhin janda nga iin kaja'a ni ñóo no kuii janda iin ñó ñóo tevañeá azungua chí, vanra xundua xa'a vanjinio nuu kuii kanda kunuu kuijá, ja'a iyó iño kíí ka'a iño ya'á nii iño tijá no'o tuux xhitojinio vajaiyo'ó ó inta iin ka'á ja'á kaxtoin xa'a ixyó.